<noise> puert, guꞌn nak kamion nak este bolante, bolante isëꞌmu xniwu par së së kamion, diꞌl dzob minn chofer tseꞌ kamion nak par sob lo bolante sdzë kamion dzë. Nana lo frenona ga ikiꞌtsniy minn lëꞌ gunu tsëꞌ kamion aseladorna c̲h̲ako sdzëwu, lëꞌ freno nak or stsuwu, <hesitation> lad x̱itsna siend guꞌn zob kwa knu ga sdzob minn nak kopiloto sdzob kwaꞌ knu par xwiy gan ba ziꞌd kamion ba, spejna nak guꞌn xwiyma, tanto guꞌn zob diag kamion ic̲h̲op gunu xwiyma gan ba lad sëꞌbma or lëꞌma sëꞌb tib karril siama ñaz, guꞌn spej guꞌn zob lad lën na xwiyma gan be zinkë kamion x̱itsma be ba chu zinkë x̱itsma, bekwaꞌn c̲h̲uꞌnn minn, gunu nak spej guꞌn zob lën, siend lad x̱itsna gunu sdzobzë minn, minn zuzë ziꞌd lad x̱its, kafuela nak guꞌn este xiu ic̲h̲ë merkansiy ic̲h̲ë yow guꞌn c̲h̲ixi minn ic̲h̲ë mochil ic̲h̲ë ga xiuzë. Zë guꞌn nak kafuela, yantana nak guꞌn sdzëwu nak komo zapat xneꞌma sdzëwu siawu ñaz, diꞌla giend yanta niyu nika sëdu, pilana nak guꞌn xdeꞌd xdeꞌd xni lowu, pila nak guꞌn xdeꞌd xni lowu, galon nis gunu xiu nis par par c̲h̲agu par ñagu zowu ñaz por dele giend nis nap este c̲h̲ek kamion dzu gux kamion, gunu nak nis, seidna gunu xdeꞌdga c̲h̲ak c̲h̲uꞌnn mbiwu, c̲h̲uꞌnn mbi kamion, gunu nakzë gunu tangna tang gasolin gunu nak guꞌn sdzëꞌka par sdzëꞌga xiu gax, lëꞌma sia sia ñaz dele giendga gas nika sëda kamion, xka nak xpart kamion, puertna or lëꞌma tsëp nak xioꞌwga, xioꞌw puert porke ic̲h̲ë gunu xioꞌwzë gunu nak x- xkamion, gik gunu xkakga par xial or lëꞌma zob ixal giku par gwiyma gan bapa xiuzë seid, ba xiu nis, ba xiu ic̲h̲ë seid chenu.